Kwa wali, wali wazi pukule. Nafananchi kwenye ngi utele kwa wali. Amalia kabisa sabi. <noise> Kwa wali, wazi pukule. Lakini sasa. Ulini gyalama. Kwa sababu maza nitaweti na fasea. Kukalila, utaweti yela. Sasa mali juhupa tutuli. Kwa wangu kutamani silutia. <noise> Angendini yela. Hawe ni ngali lelo. Angendini wali. Lakini sasa yela. Ah hii yela ntagweti basi kanil- kanali wenu wenu insima.